nzele nmohia meze nu ime ohia ze zo ovu buku gbegbu-ala the buku nu elu beh ovia apah bia bah kana ayi nu oro ayi ghe ayi gbola the beku ayi bia beh kpuchi-a wu shia mini bah ku shi the mini beku Mixi beku with min jiri- uyi mini beku with min jiri-uyi ma oru obia the beku obido otuta otutu-ahala ayi wushia ni iteh ayi wushia nj iteh ayi wushila ni iteh ayi bia beh shia ayi shi-ala ayi kuya nu lme itel utah ayi ji ne eshia ayi bia beh okuya the beku lyele ayi bia beh okuya ni lme iteh drum aji ne eshis ayi kuyalam ayi bia ourushia ni iteh ayi bia boh owusia ni imeh ibishia ali ayi weh ni imeh ibishiali ayi biduh zoa ayi zoga with ochi ayi zola ƶo-a ƶo-a ƶo-a the beku yele ayi bia bedoh nhie- hie ayi nheme the oven ayi nhemene the nem nbia beh gweme mohohi ayi gwemene the momoh nkwu chanah ayi bedeh kuya the oku ayi kuyala the oku ele nu owuma the oku noh orouma ele neh ele nu owuma the oku noh orouma ele neh owusi the monoh ni iteh ne eshi monoh wuri noh owusi the monoh the monoh wuri noh owusi the monoh the mmoh noh gbor ayi ne eheze tge buku ayi he-ala ayi bia beh gweru the the oku wohoma meh the ouen ayi gweru nhedum gwe hama rhen ikeh meh ah num ma okoh buru mini ali ikero gweru the muni ali nbra e ze zo ohusoma ibishi-ali kam Iji-zo the buku Isusamama maybe lii echu mama eshi nya bere le because agwa angba duga ngba-la ngha-ator ishiwiasi hah nhe benle Idido masi nheji ne emeh the monoh ikeh mehama eyishi the monoh shia she shia ma mini because monoh mama sokowa hebe shikatakwa mini hah agi da iti-mama- mini igweru the monoh izama igwala the nchakri iyishi nu angba ishi ni ise igweru gweru na kpukusi-a the mmoh nyele oh igweru na kpakusi na kpakusi tiu kpakusi-a ikpa gwsi hola ihapa monor kere zham gbadoru ekeke zi nu oshi nonor ham ozi nu oshi monoru mono zikoram oke nu hishia tbe minor nu ahihia o hia aba the mongr ike gweruoa wuma the monur wushie nu ite iji be neze ahia ike wu shila ham ike gwera ite monor vushie nu uu ncha kiri ham iyesuukion shie ivu ba nme kitehan ivu bare chi boru azi vura keze ahia ike ze ze re ayi then ayan zinu ishi nwnu mbu chibomare odulba sahie na hiahia the monor ibia vume ten shu monor bia vukwa shie nu olu ndaa ohlam abu aji bimo the monor